Amin'ny ankapobeny ny faritsy atsimon'ny Meksika iny zany da ahità tena toetr'andro mafana sy mando. Fa ny faritsy avaratsy kosa anefany sy ny faritsy avofoany da tena maiky. Ary ny faritsy avo da mana toetr'andro mangatsiaky sy maiky kokoa rehefa ririny.